Afoofi da a m'enyi gye ho papaapa nye Ebcw ne da ctc do esia osiandj djm da yi na yjdze kaa ber a Ghana nyaa ne fahodzi fii Aborcfo nsa mu. Djm da yi som bo ma Ghananyi biara ma djm ntsi mbrj skuulfo mbofra twa kurow mu na wcyj dede bc ose, cma m'enyi gye djm da yi ho dj cyj afoofi da papaapa.